Le fagnatognoana le kôfa magnatogno hegna atao barbecue regny zao tegna hitako tsara nefany tsy de fat- tsy de fantan'ôlo avy amignay satria ny fa- matetiky fantan'ôlo aminay izy kôfa magnatonotono hegna zany tonga de hoe atao eky ambonin'ny motro ake kara misy rabenazy igny ake avadibadiky fogna fa ny le kolontsainy sasany misy mampiasa hoe kara hoe takôfana kara misy barika tsy aiko ino hagnakôfana azy igny avekeo amizay koa fa masaka tonga de atosy.